So farantiyel am wuli e do hite sa'i mo mi sa'ata goddum, mi tefai mogoggiyel am, mi wogga na laɓɓini. So mi nani ba kokkayam bone mi wadaay omo ko klin ngam mi labbina ila. Soi wadi mon sai mi so'ita do hite mi wula.